א סטעטעסקאופ ווערט גענוצט צו הערן א מענטשס הארץ קלאפעניש, דאס איז וואס מ'נוצט עס פאר. <hesitation> מ'לייגט עס אויף די מענטשס הארץ און א דאקטער קען הערן א מענטשס הארץ קלאפעניש אדער אטעמען צו זין אויב די לונגען זענען קלאר. דאס איז וואס א סטעטעסקאופ ווערט גענוצט פאר.